Izy koa lasopy netim-paharazan̈a fa vitin’ny ao ny azoko onon̈o e, asian̈a legioma vitin’ny aomby atô aloky elaela. Avio sopy zare, karazen̈y koa ze netim-paharazan̈a.